<laughs> Ɗo'o kam ko huunde anndaande, leyɗe ɗuuɗɗe ɗe ngalanaa haaje ɗe njaha duuɗe lewru e goɗɗe duuɗe ɗen. <hesitation> Sabu <hesitation> walla caɗeele ɗe leyɗe ɗen ngontiri kannje haani laaɓɓinee, kannje kaani ngurtinee, kannje kaani ndartee, hiddee maa ɓe numa dow waɗki wonnde huunde nden. Sabu non goɗɗe kam walaa haaje yahki ton, ɓuranii-ɗe ɓe moƴƴina ko ɓe ngontiri.